ניין, איך האלט נישט אז מאשין'ס גייען אמאל קענען פילן געפילן אזויווי א מענטש, וועגן די געפילן פון א מענטש זענען טיעפער ווי ס'איז נישט א פיזיקל זאך, ס'איז נישט עפעס וואס מ'קען נאכמאכן, <hesitation> עס איז נישט עפעס וואס מ'קען אזויווי מאכן, ס'איז א זאך וואס איז טיעפער ווי עפעס וואס מ'זעהט